A dam mɪn dɪ ma nwa nɪmansha ɪng dɪ warɛ, ma kʊn dɪ shub, ma ya ngare, a mʊrɪn ngare, nakɪr ma yɔ mɪ fʊkto mangshɪ kɛ ɪng ngarkin kwalkwalɪ, ma fangɪm Yamba nana a mʊr ngarkɪn kwaltkwalɪ wɔ, shwɛlɪ wʊ a be lɔ dɪ daan. Ma mangɪm nɪma, ma nwam nɪmansha Yamba a yɔ yɪ mɪnɛ kwalkwalɪ ba ngare dɪ daan a bang mɪne lɔ dɪ daaɳ ara ma fam ma yɔɔm a fɪɪn yɔɔm, a murɪn tɪm dʊwɛ ku ma nwaam nɪmang sha inde Yamba a nɛɪyɛ chakkɪn kaka a tɪm ma fam shasshɪm tʊlanshɪnɛ, a yaam ngare mɪ fwaratɔ Yamba, mɪ tɪmtɔ nabɪyang a mʊr ngarɛ, dɪ yamɛ, wʊrɛ mɛ dɪ nwamɛ kɛtɔ, daan shɪdɔ wɪ na yɔ mang shɪ kɛ, mɪ fʊ Yamba a dɪkkɪn kang a mʊr shɪ, na chʊm shɪnshɪn a nan nɪ mɪnɪ dɪ shakkɪn kaka tʊlang shɪn toh wɪnɪ ɪng kɛ wani shɪrr, ɪng bɪlang kɛ kuma Yamba a yɔ nɪ, nɪ yatɔ yam a mʊr lɔ dɪ nwakɪkang shɪ kɛ. Mɔ ma fwaram Yamba a mʊr nɪn yaam, Yamba dɪ nɛɪyɛ nɪman tɛɛn bʊtɔ a mʊr nɪn nakɪr mɪ mangtɛ, wɪ dɪ nɛɪyɛ shakkɪn kaka, daan shɪdɔ wɪ nɪ mangtɛ, mʊrkɪn dʊr nɪ yɛ wɪ dɪ bɛ a fii dɪ nɪ. Wɪ nɪ nwatɔ nɪmansha,. shɪdɔ wɪ na yɔ mang shɪ kɛ, ma fʊfʊ ɪng been Yamba a dɪkkɪm kang a mʊr shɪ, a bɪtɪnɪ mɪnɪ chakkɪn kaka. kɔn wɪ mɪ mangtɔ kʊrakɛ, ma kɔɔm wɪ dʊwɛ kɪ nɪmanshang, mɪ fang tɔ Yamba a mʊr nɪn nakɪr shɛnɛ lang ba bɪtɪ nɪ dɪ, nana Yamba a nɛɛn nɪ dʊngʊm shɛnɛ wɪ nɪ dʊwɛ a nɛɛn nɪ na dʊb mʊrshɪ na lɛngtɛm, kɔn Yamba dɪ bɪlangkɛn shɛ, a yɔ tɪnɪ kang sha wɪ yɪlɪn, na kɔɔm shɪdɔ wɪ na mangbɔ kʊrakɛn kɔ shɪ kɪ. Shɛnɛ a yɪlɪm, shɪdo na chab-chabɛ kɛ shanɪ bwɪrɪ-bwɪrɪ, Yamba a yɔ nɪ mɪnɪ dɪ shɪnɪ, shɛ fwara a fɪya fanshɛ, kɔn ɪng tɛ shɔ wɪ Yamba dɪ fʊktɛ, Yamba shɪ kashɪ mɪ fa kɔ, dɪ ɪng dɪng kɛmwɛ a fabɛ, ɪng nɪmshɪm, tab kang kɛmwɛ a kata kɛ, dɪ kɪ ya yaam dɪɪn. Kʊn kɪngnɛ dungun kʊrakɛn shuʊnɛ ingbeen nɪ fangts yaan ba da ba neenni a wɪɪn kʊrakɛn na da dɪ daam bilki kang shɪ naan win sho a mɪ kɪ nɪ kɪ kɔn wimi fwarats yamba kə mɪ fokto a daam kangsha iɪng kɪɪn shɪdo ma yrs mangshɪ a kɪɪn-kə dɪ shattɔ kaka kʊ shɛ mabwanim shɪdo fang-kuwɪ yamba wʊ a ken mʊ wɛ kə mɪ bwanum kʊ ma koom-kom shɪdo ma yo a kə-kə wɛ dɪ shattɔ kaka mɪ kotu wuleng yamba dɪ nɛɛn yamba a yimmin a mʊr dʊr time, dʊngʊm kebu yamba ma bɪlang a mʊr shɪ yamba dɪ tstime, a mʊr shɪ yamba dɪ naiyɛ kʊrakɛ a mʊr yamba dɪ yeye mɪn bilangts yamba win da iɪng nangin nɛ mɪn been dɪ kɛshɛ kɛ-tɔ-keshɪ wɪɪn tulang shɪ nɛ mɪn bilangts yamba wida ling naagin nɛ mɪn been kɛshɛ keton kɛ-shɪ-kɛ wɪɪn tulanshinne mɪn nɛ ngasharen fame wine a kunni a kunnum nonɪ nɛ wo yimkin tadon yamba wo ingbeen na dir shɪn amma ksrfin nɪ kertu ketsn yamba wɛ tadsn yamba wo a dɔm nɪn dirshin a tam yamba dɪ kang yorsh dɪ manggts yaan dɪ nwakin yamba. tɔ yamba shɪ kəshɪ mɪ fan kɛton shɪn dʊ kʊ iɪng yodɛ a kurɛ fpok nɪ wɪɪnn iɪngbeen dɪ shokɛ dɪ nɛe iɪng mekɪr sho fanwaratin yamba a daan yɛbu yɛbu a dakɛ yɛbu nɪba bilkɪkəng shji yɛbu wangɪn bilkɪkəng shɪ daan yɛbu iɪng wanɪ ngashere na fankɛ, yɛbu na fan kɛ wɪɪn nɪbs dʊr yutuwe yiim yɛ nɪbs yɛbu a yonɪ dɪ dam yɛbi shɪkɪ dɪ daan nɪbs dɪ kɛtor nɪmang yɪlim iɪngwɪɪn yɛ nɪ iɪng yɪl yɛbu kɪ tɔ iɪngbeen dɪ shɪds wɪɪnidɪ bɪtɛ nonɪ nɛ shakɪns kə kə kɛ iɪngtedon yamba yɛbu a yo a drrekʊn nɪ fanngin yamba fwatin dʊngum wunɪws lamte kɪrfi ma lamme dɛ nannɪ wɪɪn sha naan biyang kə nam kɛbi yɪli kə nwan kɛtimɪn kə yiim yiim yɪli kɪbe kɪ shɪram fs kʊn wɪɪn yorsdɛ mɪ mangtɔ kɛto a dʊr yaam yɛbu yɛ nangshɪn yɛbu yɛbu a kʊn nɪbs mang nang shɪ a nungdɛ yɪllinɛ, nangshɪɪng yɛbu iɪnggtesho kə dɪya mɪn kum mɪn koom bwato mwen shɪn wɪɪn mɪ fukte dɪ mang mɪn kʊ, kʊm mɪ ya is shɪ Ma ya lɔ shɪ kɪ, ma ngalɛ, ma mang kwatatɔ dɪɪ nɪ, ma nwaam fɪ dɪ mwɛɛn fʊrshɪn nɪ, a bɪlam yɛ mɔ wɛ, kɔn bwərənshə mɪ dɪktɔ dʊrmɪn a mʊr lɔ wɔ, mɪ kɛɛr tʊn shɪ tɛɛbʊn shɪn dɔ mɔ fa ma bang mɪnɛ, mɪ fʊktɔ lɔbbɪyɛ a mʊr lɔ wɪnɪ nɛ wɔ, mɪ fʊktɔ ngamɪ a mʊr lɔ wɪn dɛ nɛ wɔ, kashɪ ɪng wɛ kʊ mɪ ɪng bwɛnɪ, ka shɪ naan shɪ kadɪ bɪlang kɔ ɪng wanɪ tɔ ka nabbam nɔ nɪ nɛ kɔ, kɔn dɪ bwərən shɛ, be bɪ nattɔ shɪ, ka dɪ bwɛtʊ mwɛnshɪnɛ a shɪran kɔ, mang shɪrr a dʊr shɪn. Mang kɪn shɪrr wɔ ɪng tɛshɔ, korfi bwetʊ mwɛnshɪnɛ a bɪlang nɛ ɪng wɪ dɪ kɘmbIr kada bɪ nɛ tɔ kɛ. Ka mɪ nɛɛm bwɛtʊ- mwɛn shɪnɛ kəmbir kada kɔ, kɔn dɪ bwərən shɛ be mɪ bɔttɪ shɪn nangshɪ. Ma bɔttɪ shɪm nangshɪ kɛ ɪng fang tɪn shɪ nɪba lɔ wɛ bɪ yɔtɪmɪn dɪɪn dʊb lɔ, ka dɪɪn dʊb lɔ lammi nɛ kɔ, tɔ ɪng dɪ wɪ bwɛtʊ wʊrɛ wɔ mɪnɛ wʊshɛ kwashɛnshɛ bang mɪnɛ lɔ bwɛshɛ kɛ, kɔn a mʊrɪn wɪn dɛ nɛ wɔ ɪng mɔ ma kʊn. Shɪdɔ wɪ dɪya a ka tɪyɛ ma fabɔ eh mang kɪn fɪlɪn wash kɛ, ɪng ʈɛɛbwɛ ma kʊn ma kɔ bʊ tɛɛ bwɛɛ, ma nwabɔ nɪman tɛɛbwɛ, ma kʊn kʊnɪ mɪ, ma kɔbʊ tɛɛ bwe tuni nɪ bɪshɪn-bɪ-shɪn tɛɛbwɛ a ɭɛɛm, nɛɛ bwɛ a kʊn dɪ kubinin tɔkɪn nɪyɛ, ɪng fɪ wɪ a lamtɛ dɪya ma kɔbʊ a wɪ nɪman fɪlɪn wash kɛ, fɪlɪn wash ɪng wa dɪrr mɪ fʊktɔ ɪng kɛ fɪlɪn wash, kɔn shɪdɔ wɪ a damyɛ kɛ, fɪmfɪnɪ nɛ, nɪ ba kɔ tɪ mɪ ɪng mɔ ma ya yaam dɪɪn har ma mangɪm mang a wɪ fɪlɪ wash kɛ, bwərɛn shɛ, mɪ been shɪdɔ a lɪmmɛ mɔ kɪngnɛ dashi ma bʊnʊm a wɪ fɪlɪn wash kɛ, dɪn mɛrɪ ka, dɪ ɪng tab a wɪ nʊngɛ. mɪ been kɪngnɛ dɪ shɪdɔ mɪ mangtɔ nɛɛ yɪɪm bɪlang kɛ, nɛɛ yɪɪm kʊrakɛ yɪlɪn, nɛɛ dʊbkɪn tɪbɪr nɪbɔ dɪ fatʊrkɪn wulə yɪlangshang ɪng nʊngɛ ma tabbɛ. Ma tab nʊngɛ daan shasshɪm ma kɛ dɪ kangɛ Yamba dɪ yikə yɪ, dɪ wɔɔm tʊ nungdən shɛ, mɪ nattɔ kaka ma dɪ nattɔ shak-shak mɪ yatʊ yaam dɪɪn yɛ nɪbɔ wɪ. Kak-kaka yɛ mʊ kɛ, kɔn mɪ fwaratɪn Yamba tʊlanshɪn. Daan shɪ dʊ wɪ dɪ ya tʊ yaam a mʊr shɪ kɪ. kɔ Yamba a dam nɪ mɪnɪ daam dɪdʊbwɪr, dɪdʊbwɪr ɪng ka wʊshɛ, kɔn mɪ fwaratʊ Yamba yadda tɔnɪ, kɛtʊn shɪn a dʊm nɪɪm dɪrr nɪyɛ, nɪ wangtɪtʊ shɪdɔ wɪ na dɪdu bwɪrrɛ nɪ yɔ ta kʊrɛ, nɪ dəbttu shɪdɔ ɪng na yɪlɪn nɛ nɪ yɔ tɔ a kaka. Naan wɪ dang farmɛ a kɛ kɪ, kɛtɔn tɛɛbwɛ na bɪ wɔddɔ, shɛdɛ ɪng bwaan dɪ ngannɛ, kadɪ a wɪ kɛtɔ wɪ tibir mɪn yɛ tɛɛmwe kɔ, ba lam minɛ lam kɔrfɪ wɪ ɪng mɔ ma be ma nɛ kɛnɛdɪ shɔ, kadi nwaan kɔ, ma kɔ ma mangɪm shɪdɔ wɪ mɪ fʊktɔ wɛ, ka a nwaan bʊ kɔ, dʊbdɛ mʊr shɪ dɪ kwaan, dɔn nɪɪn tɛɛbwɛ dɪ nɪɪn nɛɛbwɛ wangɪn tabkɪn nɪ. Nɪ wangtɔ fɪshʊ nɛ a kʊrɛ. Kɔrfɪ shɪdɔ a dʊm tibir mɪn yɛ tɛɛmwɛ kɛ, bwaan dɪ ngannɛ dɪ nganne ma kɔ Yamba a tʊng mɪnɛ kɔrfi ka yɔ kang yɛ shɔ wɛ, a yɔ kang kɪm ka yangɪn yɪlangshang kɔn. A bwərənshə, farmɛ nɪ yɪ tʊ yɪɪm dɪɪn nɪ, a nɛɪyɛ a wɪ baddɔ, shɪ a mʊr nɪn tɪm, ka mɪ fʊktɔ a tɪmmɪn mɪ shoti, ɪng chak kaka ɪng fan shashɪm bwɪrɪ-bwɪr kɔ, ɪng mʊr ka dɪ-dɪ shɔkɪn tɪm dʊngʊm wɪɪn tɪmmɛ kɪngnɛ a bittɛ kɛ, shokɪn tɪm wɪɪn tɪmmɛ kɪngnɛ a bɪ tɛ kɛ. Shɔkɪn tɪm wɪ tɪmɛ a bɪtɛ ɪng tɛshɔ, mɪ fʊk a wɪ twaam bɛttɛlɪ, bʊm bɛttɛlɪ, wɪ mɪ fɪ kɔ, ma fattɪn, ma koom-koom bwɪdɒʊn shasshɪm tʊlangshɪn, ma bwanɪn shasshɪm wɪnɪ nɛ wɔ yɪlangshang wɪ farmɛ a nɛɪyɛ ngasharɛn shɛ wɛ. Ma yɔ tɪm a kaka, ma lɔngɪm tɪm, wɪ bʊm bɛtɛlɪ wʊ ma tɔm shɔkɪn tɪm wʊnɪ wɔ dɪ shɔnɪ. Tɪm mɪn dʊwɛ a naam chʊm yɛ wɪ mɪ mwal mɪ shɔtɪ. Tɪm mɪn a bɪttɪmɪnɛ shakkɪn kaka, tɪm a yɔɔm a wɪ shɪdɔ sharɛ wɪ na mɪ fatɔ na bɪttɪ yɛ dɔ a tɛɛr rɪ kɪngnɛ ma sham-sham, bɪtɪ mɪnɛ a tɛɛr har dɪ kɛshɛ tɛɛr. Yamba a yikə yɪ mɪnɪ dɪ wʊnɪ, ɪng been dɪ shɪdɔ wɪ a bɪttɛ nɔnɪ kɛ ɪng shakkɪn kaka dɪ shɪrakɪn. <hesitation> Dɪrr wɪ shɔ a bɛ, a kɛ yɪ kɪ, koh ma fwaratɪn shɔ, kwad wɪ dɪ kɛtʊ shɪ, ka mɪ wɪ dɪ bwɛ kɔ ɪng dɪbʊ dɛ bwɛlmɛ a yɪdɛ yɪwɛ, ɪng tɪm bwɛ da yɪkɛ, ɪng mɔ ma mangbɔ fɪlɪn wash kɛ, dɪn yɔ bwe a mang fɪlɪn wash <noise> a nɛɪyɛ mɪnɪ nɛ a wɪ ngasharɛ yɪlɪn kuma dɪya ma dɛm mɪ mangtɔ yaam dɪ shɔnɪ wɪ dɪ bwɛ wɪ dɪ mangtɔ fɪlɪn wash shɛ ɪng wɪ mɔ ma mang bʊwe, wɪ dɪ Yamba a tab kangsha wɪ dɪ ya a kaka. Kɔn na bwɛrɛn shɛ, shɪ shi, kashɪ mɪ fʊkto ɪng shɔɔ tɪm mɪn a bɪttɪ yɛ a kaka kɔ, ɪng mʊr dɪ tɪm tɪmmɛ kɪngnɛ wɪ bɪ shɔtɪ. murkɪn tɪm tɪmmɛ ɪng tɛshɔ, lɔng tɪɪr bɛtɛlɪ ɪng shɪdɔ wɪ ba shɔn ɪng mɔ a tɪm bɪ shɔɔ tʊ kɪngnɛ kɛ. Tɪmmɛ kɪngnɛ ɪng been na lɛɛm kang kashɔ dɪ bʊm bɛttɛlɪ kʊ, a wɪ shɪdɔ wɪ, naba bɪttɪ nɪ dʊ shakkɪn kaka, kwaad na tɪm-tɪm a tɪm naba shɔn nɪ dʊ. Kɔn kɔrfɪ na lɔng a wɪ bʊm bɛttɛllɪ na tɔmɪn tɪm dɪ shɔnɪ wɛ ba bɪttɪnɪ bɪtɔ shakkɪn kaka. A kɛ yɪ mɪ nɪ ketɔ wʊnɔ wɔ, ma dɛm, ma mangɪm yaam dɪ shɔ. Ma koom nɪmansha ma nwaam nɪmansha ma kɛɛm dɪ kang, ma koom dɪ nungi mɪ, ɪng been dɪ shɪdɔ wɪ a bɪtɛ nɔnɪ kɛ, ɪng bɪlangshɪ dɪ dʊngʊm kɛtɔ farbɪtɔ dɪ bɪtɛ dɪ kɛɛr tʊ nɪ kɪ. A mʊr nɪn wɪn dɛ nɛ, dɪya, yɛbɪ nanbɪyang mɪn, mɪ been dɪ shɪdɔ wɪ na yɔ a kaka naan nɪ bɪlangkɪn kɛtɔn Yamba kɛ, mɪ kʊn dɪ shʊb, ɪng been dɪ shɪdɔ wɪ mɪ yɛɛm dɪ shɔ kɛ, mɪ fang Yamba, mɪ fwaran Yamba. Ma fwara Yamba kɛ, ɪng naar yamba a chɔb nabɪyang mɪn a yɪɪm dʊrtɪmɛ kɪngnɛ wɪ a nam bwarang shangɛ, ɪng naar Yamba a tɔ yɛ a dʊrtɪme kɪngnɛ wɪ a naam bwarangshangɛ, nungdə tʊlangshɪn wɪ da mɪ fangtɔ Yamba koh mɪ kɔ tʊ kang Yamba ɪng wɪ a mʊr shɪ kɪ. A bwɛrɛnshɛ, daam tulangshɪn wɪ nɪ daam a dʊrtɪmɛ kɛ, wɪ tɛɛbɪn nɪyɛ a mang nɪ kɛtɔ shɪ, bwɛrɛnshɪyɛ, na koom-koom a wɪ yaam fɪdʊ, yaam fɪdʊ kɪngnɛ nɪ kɔtʊ, kɪngnɛ bɪlkɪkang shɪ ɪng been, kɪngnɛ yaan dama kɔ kɛ mwe dɪ dɔɔm naan wangɪn nɛ ɪng been kʊwɪ, ɪng dʊngʊm daam shɪ a kɛ nɪ wɪ, daam shɪn kɪngnɛ a lam mɪnɛ.